صباح الخير ازيك عاملة ايه؟ <laughs> ألف ألف ألف ألف مبروك يعني <hesitation> الفرح كان جميل جدا جدا جدا حابه إن أنا آجي برضه أباركلك في بيتك إن شاء الله فقوليلي كده ممكن أجيلك امتى و- و بس وألف ألف مبروك يعني كنتي زي القمر وربنا يتمملكم على خير ويسعدكم يارب و يرزقكم بالذرية الصالحة ان شاء الله.